<hesitation> Fomba fanakaloza vola koa zany laha ohatsy hoe mandeha am'tany lavitsy iha na hoe am'tany tsy mitovy vola aminareo, iha tokony mandeha banky de am'banky eo am'zay ro mahay azy hoe ty e vola tokony omenao ty koa mitovy lanja am'volanao de zay vola mitovy lanja am'volanao igny ro omenao de igny koa ro ampiasainao satsia igny ro ampiasain'olo am'tanà igny eo.